یہ شبد ساڈے دماغ تے سب توں پہلا خیال آؤندا ہے۔ آدر تے سنمان۔ دوجیاں نال عزت نال پیش آنا۔ اوہناں دی قیمت دی قدر کرنا۔ اتے اوہناں دے پاسے تے سوچاں نوں سوییکار کرنا ہے، جو وشواس تے سکاراتمک رشتے بناؤندا ہے۔ ایہ سرگرم سننا، نمرتا، وکھ وکھ درِشتیکون نوں سمجھݨ اتے پکْشپاتی ویاوہار توں بچݨ دوارہ دکھایا جا سکدا ہے۔ عزت دے مکھی پاسے دیالُتا تے سوچ ہن۔ ایہ ڈیموکریٹک ویلیوز نال، الپ سنکھیاں دے سنمان نال، اتے ایتھکل تے لیگل پہلوآں نال جڑیا ہوندا ہے۔